المشاركة بالتصويت نعم ظرورية، لأن هذا هو السبيل لإيصال صوتك وإختيار من يمثلك في الحكومة، إذا ما شاركت تتخلى عن حجك في التأثير على الجرارات اللى ممكن-على الجرارات والسياسات اللى ممكن تؤثر فيها على حياتك فيما بعد، فلازم تكون <hesitation> فلازم تشارك في التصويت.